هذا الموظوع معقد بس أقول إن الأفراد عندهم القدرة على التأثير على مصيرهم بقراراتهم وأفعالهم، يعني القدر له دور لكن كل شخص يقدر يغير مسار حياته بجهوده واجتهاده إذا بذل مجهود واشتغل على أهدافه يقدر يحقق أشياء كبيرة. عشان كذا التوازن بين القدر والإختيار الشخصي مهم لفهم مصيرنا.